في أحد الأيام، ضاعت عائلة من الطيور، أثناء موسم الهجرة. كانوا في طريقهم إلى مكان دافئ، لكن الرياح كانت قوية، والمطر كان غزير. الأم والأب <hesitation> حاولوا يقودون الصغار، بس كلما طاروا أكثر، <noise> كلما ضاعوا أكثر. بعد فترة، شافوا مكان آمن للراحة، قرروا إنهم يستريحون شوي، <noise> وأخذوا قسط من النوم. في اليوم اللي بعده، الصحوة كانت جميلة، والجو هادئ. وبالآخر، <hesitation> قدروا يعثروا على <hesitation> طريقهم الصحيح.